Inyama nositsa novaka, niwakhamala khuvaka novukula nochemsha niwakhamalakhuchemsha nikhachemka vulayi, noiniamo noteteta oteteteta, noramo ichumbi niwakhamala khuramo echumbi, nora etsikhwi mmaika nomba nova ne lijiko norakho amanda nolakha amamdako kakhola enga kakha kakwa amanda <noise> kangala kakhamala okhwangala lano norakho inyama ino, yinyurulikha kala amatsi, <noise> nokalukhasia inyurulikha nokalukhasia niitsa khuma inyama ilia olasikira karibu tsinyangaa <noise> tsitaru nosikanga enyamaye niwakhasika tsinyanga tsitaru niakhoma nolakha inyira, niyakha nyira <noise> lano ovukula novikha munyungu, yiyo indaayi yokasiye khe ikhaye khuviya, niwakhavikha munyungu nofunikhao shiva umile.